<hesitation> xkuj k'lub'ruk' este <hesitation> xkujrk'lub' leey i tek'chi'xkuj eek pri pri igles rech xtb'aan jun ch'b'aal rech xkuj rk'ulb'a este paal <hesitation> tek'chi' <hesitation> xkujeluul e ruk' njeel riq riq famiil ri jroq tb'aan jroq teq chamb'eej i xkujul chjaay xuq kee xtb'aan este juun cha'b'al i rech este xtikb'an jun nimaq'iij rech ku'kteem i rech <hesitation> xkujk'ob'ik nejeel nejeel nejeel rech este qchamb'eej rech este xkujeek'obik jun raat <hesitation> i de repent xtiktij este jun qwoy i jun qtib'liil i rech este. Xkoj k'ob'ik nejeej jun raat porque nkare' este siempre koj k'ob'ik jnum nkam taq xtb'an jun nimaq'iij <hesitation> tekchi' koj k'oob' jnum.